caro burung membuat sarang nyo tu, jadi induk burung nyo ni hinggap di sikok pohon kan, terus dio terbang nyari ranting-ranting kecik, atau daun-daun kering gitu, terus di bawaklah ke sat sikok pohon ini ni, terus, di susun, di tumpuk-tumpuk jadi jadi sekok, disatuin, nah itulah yang membentuk menjadi sarang buat di tiduk, baut di nginap, nah biaso nyo daun-daun kering yang di jadikan sarang nyo tu kayak sekam-sekam padi, atau daun-daun yang jatuh yang kering, kebanyakan-kebanyakan daun padi sih, sekam-sekam padi kek gitu yang dijadiin untuk sarang, nah bentuk sarang nyo pun beda-beda, kadang ado yang kerucut, kadang ado yang bulat, ado yang tertutup lobang nyo dibawah, macam-macam bentuk setiap burung beda-beda.